صراحة موضوع الطقس ما يهمني مرة رغم إن التحكم في الطقس شي مهم، يعني مثلاً إذا تحكمت في الطقس راح أخلي الجو حلو على طول، لا هو شتا وأنا ما أحب الشتا ولا هو صيف وأنا ما أحب الصيف، أنا أحب الربيع وأحب الخريف، ولكن أختار القوة البدنية أفظل لأنه أهم شي أنا وظعي وحالي وحياتي، طبعاً القوة الخارقة هذي راح تحميني وأنا شخص يخاف جداً من التعرض للأذى.